Ain una tupa de razas gatunas, enque paquí no ain muchas. De tolas maneras, la genti tié enas sus casas ca ves mas razas deferentis, peru sin arrochal-si a dexal-lus salil pola calli, pos al no sel del terrenu, tién qu'estal bien cudiaus i tamién arrecogíus, paque no seyan mataus polos bichus qu'ain polos alreoris, comu pol exempru los zorrus, que si los arrebañan paí, los encetan i se manducan los gatus. Dentri las razas mas anombrás sonin el gatu cravu, el gatu egiciu, el gatu siamés, el gatu común, el gatu montés, el gatu persa, el gatu almericanu, el gatu abissiniu, el maine coon i angunus mas, mesmamenti hata una cantidá de polo menus setenta razas en tol mundu enteru.